Masiŋ jaltinoowo ɗereeji binndaaɗi ko feewna haa feewi. To ɗereeji ɓoli ɗi binndaaka ine mun. To kuleer binndotooɗoo e dow ɗereeji mun, ene mun. Ɗum to wonata ko e nder ordinateer he. Sa wiy wonde yo ordinateer o yaltin, ne woni nelda to masiŋ jaltinoowo to <> reftoo e binndi ngonɗi e ordinateer o, e dow ɗerewol he.